Aja ya yoo kuu mi costumbre tu'u naa ñiuntu takuna abuelontu kixia ra yaa yio kontujoa ñiuntu takaa, taku ntentu tukaa ra ko'ontojoa yoo chi tatuun tiempo xinii yuvasintu na abuelontu na kixi chininu kua yoora nintojoa vichi ra, taku viko sasiki yo'ora tanu kana xiaa yoo vichi ra, tami yojo vaxii yia febrero yo'o, mi febrero oo kana ntaa xia kuva xikariyo kana ra saa kana ceniza ra, ta kana ceniza miercole ra saara kuuntu mi xinamintu kachi yuvasintu xina'a, kuuo xiiyo tuniyo chi ko'o tunio, tuni xikaa yuvasintu ra mii, mi suutu yio mi yavi kuantu nujura ra, kixinto na kiinto xiaja, xiaja kaa tukura ka xiaa ra takumi abuelontu ra tunintu koo chi ta nixaa i'i tiempo kuvio ra koo tunio ra tikii tioxio suba kachi abuelontu ra ika vichi ra taa <noise> ceniza kaa mi sutu ra kuantu miercole kiintua ra ika kanan xiaa viko sasiki kuaa ra ika nuu xiaa mi, tani yaa mi miercole kanara ta ika kiiya vierne ra xa xiantu kusuuntu chi tavichi kua kon takixana ñu'u sa'a ra xiina kasa to'ona, xixina kuñuava xixi ntivaana ñiaa ra su taku buelontu kachina saa xiintu mi kifi i'ixi vichi vierne ra kuusuo ra nina ntuchiva kaku xiyo kaxio kuñu chi, kuñu ra nana ixi satao suva xikachi yuvasintu xiintu ra yaka nintojoaka ñu'untu vichi ra. Koo xia xintu kuñu kifi ixi ra, koo takatiantu chii ta viyaa kifi ra ixi sintiki takatiantu suva kachi nanan xitai xiintu ra yaka nintoja ra koo takatiantu vieren ra saara vituu kiya ra mintu nteentu takara tikontu tiutia, tikontu ko'onu ra tu'u <noise> kuxiañuntu a ntuchi kua a sopa takua ninintu su nina yaka kuxintu mi kifi ixi ra tani yaa mi kifi ixi saara kuntu kachiñuntu saa koontu kuntentu ra chi uxa semana vaxia kara taniyaa ra sakuaa tukuntu kachiñuntu kuantu saa tukura, inka tuku vierne vaxii ra saara vituu vaxi tukua kaa ra ikaa <noise> kuantu a ntatufi itaa, ntatufi ra kuantu ve'e ñúu chi kifi ixi kuva ikara miya ika kuiti kasantu ra nixinu, ta nixinu uni semana ra ika xiaata ntikaa kakuri tivirii xiaturi, mi ramo ra kuva kachi yuvasintu koo ka vichi xaa ramo kuara koo kijiyo kuntieo ntituu kachina suvara kuantu xiavi kuntientu ntituu ntuvi tixiri kotori, ntuvi chixiari ya saa tixiaria kakuri xiatutari nuju xiavi ka, xiaturi takuu takantu se'e vali tukuntu ra xio nuu va'ara kusakari xii se'e tukuntura ika koo taxintu se'entu taa mi ti'i ntikaa ka mi viko sasiki ra saa ntii kuntientu pascua ra kuaantu ika kuvi yiuvao takaanara, ntaa takuva xikara xinaa ra kuntieentu mi viko kara niyaa tuku ramo vaxintu ra aa mi ntika looka tuku ra misaa ra xiari chixaari tavari viko ñu'untu siji kixari aa. Xii tukurira ta ve'e ta ve'entu kakuri xiaturi na, ninii nujuni taasa nujuni xituntu, taasa tintuyu ra xiaturi ra ika vaxiri mi tiempo ya ntii kana viko ra tiku tuu niniri ta ve'e, ta ve'entu ra xiatuna ini ñuntu xiatu minaka kakuna chi ntika kaniria tikuu tuu ikara vaxi ta nujuni vaxi ra xiara yoo kunteri, koyo nuni koyo tantii tejea ntaku mi viko kanu ra ikaana ñuntu xii ka'á kixinto xii sananto kifi yo'o kixinto ii kuayu, urru sintiki ti uni kuiya kuuri chi kiintu tii xia ni yaa yata ra, kintu tii itia kuakua chi ti uni kuri kachina ra. xa yoo viso nujuntu kiji marte saa xinunto xiiri kuva kauvi xia- ni tuniri kachina ra, xinuntu ra xa xio ntaku mi mi xatuna ntikaaka ra vituu kaxintu taku kaxintu ra, kuntientu viko xiji ra saara vituu xinu tu naa ntavii na taka kitika chi tika ra taatu naa kurika taku ñu'un ika ñu'u kanari kaari takixana takuu vichi ra tixiaa loo na kuina ntavi xianaa ra xinteena, kiinari kuari xiina ra ika tuvi ntaa niyori xaka kuri ti costeño ra najanina kua tuna ntaa ve'e ka'á xiari kaara ika nuu koo taxika mina ñu'untu kentee ti miika ra ta mi viko sisiki ra vituu tatakari xiani tuniri. Kiiri ka'á tuni kaa mintu xiia su mi na sa'a ta fierro cha kaatana xiiya yianiri yoo tuniri kifi ñuntu nii mi kiti valika ra ika ntii viko ra, nuu ntii viko nti nixani sintiki ra taa naa ntavii yo xiu'un kina i'i cartun koó mina naa ntavii na tiri, na koo xiu'un ra i'in ti lampa loo tiixi niita tuntavi ra iaka koo xiavi kinaka satuu na kixaun xiita kuna ñu'untu ra xaka kumi viko, ta kuu viko sijika saa kixana ñu'untu yoo ra, yaka kua iyio mi vikoka a tantiita ra ika ntii chi ika kunu xia ntii viko chi nixiyo uxa vierne ra ika ntii mi pascua kaara tii kara, niyaniri a marte yianirika ntii ra mi ikaaka saa xaa ti kuaja saa ra <noise> xiana yoo sixi inina chikana baile, chikana ra ika tichi tu ikuu kuataña naana vali, chi takara tii xiaa chaana ra, xina'a ra nina naa nanu xikunara tixiña xiyo ra na tixao xaa tu iku chi ta nixaa i'i tiempo ru nuju i'iñu tixiao kachi tuku yuvasintu ra tooni tukuña tixiaña xia tuu iku, ntichina i'i tuxa ra kavana xia'a sataru ra i'in taana, taana kuana ntaa nujuka nuuna taku chiñuna ta koni kuchiñuna ra ika ntoniña xiiña, tii xiiña ika tavaña viko ika kumi kivi nixani mi kitika ra tavaña viko ra tuuvi aa ka kixaña toniña a taa nuvatu ra. Xio yuun na ñu'untu ra chika tana i'i baile chikana ra, nintejeña xiiña, xiimina i'iya ni'i ntonina mi kifi sintina niyaniri a sakatu ra, yaka mia ika kuara tanu vaxi ka pascua ra ika tikintukuna martuun chi yoo sina yoo martun ra kanina chele kania tarra kuayu tara i'in nuni xianira chele ra ika sintiina kuja saara tikina ntoni chixaka ñúu saa kuñuna ra, ntii nitufi tuku ra saa chi marte kuakara inka su saa vaxira ika ntii mi viko kara ika tikiyaka pascua ra, ika sintiina ra nu pascuaka tukura ika chika tukura chi xaa yoo tuku marton miraka, xia koo <noise> katukuraka chi xaa yoo marton raka nixiaka ra, ika xia yoo marton ni tivi itaa komi kifi sintivi tukara kaara i'inta chikanura yuvao su i'in ta cuete mii kaanti, i'in nuni tie taatu torroa tayia kixa miaraka chi viko kanu kuara yaka yoo mi ñuntu yo'o su chiña ntuvi kixana ra ika xiji tikuaa xinintu xi'i mia yoo naana ñu'untu ra takuu viko siiyo kaa tukura i'in chi xiatukuna kaara ta tinao kuao marton ra taa xio xu'uo ta koo xu'u tukura ya ntuuxa kua chi suu ya suva kua ka'a chi ntuuxa ra komi kifi sintivi tukuna itaa siiyo ra i'i kitukuo i'i carton koona nu koo tukura kiyo tuku. Un cuete tukura i'i kantii cuete, nuni kixana xii siiyoka komi kiji tavana vikoña kaa primaka ra na'a tukuna cantor tukuantuna, tukuatu tivi masica tiki, nuni takuva doce kaara i'i kii na ñáa tiaja ra i'i kuaana resfile tuixa ntuvi kaana xii siiyo chinunaña nuju ituu loora kuana i'ini kavantuna xiiñaka ra xinu komi kifi kaa ki'i masica tukuatuna nuni kixa yaka kuu vikoo yio mi ñu'untu yo'o, yaka ntuvi tikua xinintu xia chi siji kixana yakaa kuu ñiantu yoo tokomina abuelontu yoo kuana ra yaka kuntii mi yaa yooka.